Bii ñóó mó e e <hesitation> e jïï e dxó ú e re éé’n, jlí’ my éé’, pero a jia’ tyna e re jmⱥⱥ bá ejö ‘néé’ köö e ‘náá e li týna’ kí a jia’ týna bá, ejö sii ‘náá li týna u kuro’ e ma xa jmýý o xen i re éé jná re fáá’ra jö kie ga dxíí b e re jmⱥⱥra mó e <hesitation> e e e re káá’ re ii la jy e re jmⱥⱥra re fáá’ra, como jná e jia’ týna jää la nɇ ‘néé’ re lɇ e kiaa jná kí jia’ týna mó.